Li vranchi di lu purpu sunnu capaci di fari tanti cosi. Cu li vranchi li purpi si movunu, caccianu, s’addifennunu. Grazii a la so lunghizza e agilità, li vranchi pirmettunu a lu purpu di catturari li so predi e muvirisi nta lu funnu di lu mari. Li vranchi crisciunu arreri siddu venunu tagghiati.